Kolmapäiv, kesknätäl, nädäli keskpaik. Sis, tiiät, joba nakkat tõõnõkõrd veidükese väsümä, nakkat uutma riidit ja nädälilõppu. Muido sääne tõsinõ tüüpäiv. Maq käü näütüses Viljandih tunni andmah kolmapäivilde.